Dompak di ciomas au baya na jolo amben na pertama tu ciomas adongma tetang, adong ma ombar balokku isi alak aha, alak, ambon ama na lobi dongki akal na dor na manyirami sajo karejona manyirami alaman niba manyirami tarup niba ulang do marbuka warung ni bai ma isirami i ben ia songon bubuk-bubuk ni danon mantongan kan sonjia so ulang tahan iba mantongan isibo na manempati, warung on bo pala manyogot do busbas mei tu asbes ni bai tu tarup ni bai na iparsiramkon nia i ari-arion arian na borngin sogot na potang bumbam mei musik niai i anggo jabat do maghrib naron bumbam mei musikna. Pala tiop manyogot baya isirami ia sajo mei alaman ni warung nami i so ulang laku dungi ngatola musengan alak juk naron i teras ni warungi i idokon ia de naron o nga tola isun juguk ningia mei i so ulang marroan kalak i tu warung i manabusi kan, pala dungintong manyogot nyogot musengan manjombur abit mauntongan i alaman kon kan adong dontong pangirean i jolo ni wa, parjagalan non manjomburkon abit mau da isi pala dungi, manyiram ma ia isiram ia ma sude pat ku torus tu bajungku kona sudena bo ujawab ntongan bo aha do langa salangku jo ningku tu sia kan olo ningia sude alak pardonganon mu ningia. Na udokon ma jo ulang i pardongan-donganko alak ningia bagen mantongan tu au kan, ngaporlu jau i na manjalaki epeng do au tuson ningku, pala dungi udokon dei tongkinnai di tentarai so i tangkup na ho ison dot polisi i bagenan ningia dokon nga mabiar itentaramu ningku ntongan milasna roangku kan pala dungi nga sadia onok tongan ioban ia ma kabur adaboru ni alak tu bagas niai, pala dung tarboto tarboto ntongan isapai umak nai umak nai doma ro manyapai na ngon jawa tu au udokkon tongan na isi dei borumi bo ibagas ni bayoi bo ningku tongan amben milasna roangku, pala dungi tardapot mantong kan bo pindah mangoni pindah ma alak manado on ngoni margonti muse ma dot alak isi musengan tobang-tobang musengan, tobang-tobangon na tukang ojek dobah, ipe na soni muse do parangena incat muse do roana nga ipatola ia alak i ro tu warung nibai manabusi jia mentong na mungkin lalahoi i, bo ubekbekin tongan o pala ro ma ramu mangaroro ma ramu sude sabagas, pala dungi ntongan kan i aroro ina ma ami- iaroro ina ma ami sabagas tu ahai tu warungi untongna ngana uboto be ntong jae julu ba na tibal mau kan, paladungi ro ma o alaklaingki ngon aha ngon balanjo pala dungi na maoa dei i ningia mantongan i aha tet, i aha aha mui bo ombar bolok muyui ningia pala dungi pindah ma ami ngoni ntong kan pindah ma ami ngoni pindah muse ma ami tu batugede i batugede musengan doma ami. Pala dungi tolap kami tu batugede inda ra juo parjagalan naon pindah musengan tu bulak poncol gorarna isipe na lobi parah muse dope rupana martetangga, ya allah na sagalo mocom ma isi deritaon baya, na ibaen-baen ni alak bage tu iba, nadongki alak di iba nasodong pe di iba sala adong di iba sala, soni museng mantongan tiop ke iba pindah adong sajo dei na mardongki ni roa, pala ntongan musengan pindah muse ma mintongan tu bekasi kan anggo isi baya na dengganan nampuna bagas nai denggan doma mala nga mangan kami baya ilehen na mei danon nami ilen sayuran nami miak nami sudena, pokokna denggan mai anggo isi pindah museng mami tu tangerang pindah kami tangerang soni juo nampuna bagas i pe, denggan roa na pala dungi marorot mantong nampuna bagaskon kan pala dung marorot ia numur tolu-umur dua bulan dopentong bayi on pala dungi marorot ma ia iparorot ia ma danakon inda tolap ia iparorot kon ia ma jau dung iparorotkon ia ntongan jau kan au mantong marorotna sampe-sampe morot kami ngon tangerang ibo, sampe morot kami ngon tangerang sada satonga taon mantong umur ni danakon na uasuhi muloi ngon umur dua bulan sampe umur sada satonga taon malo ma lao u tinggalkon ngoni. Pala dungi na sada satonga taoni pindah ma mi baya ngoni, pindah ma mingoni ipabuat kalak na isinan mantongan sudekan marrami-rami ma alak i painte iba get mulak i marangkat jam dua borngin ma mi ngoni ngape baya marmodoman o lunggu-lunggu niba bo kan ngape marmodoman o ombar balok nibai na get pabuat ibaon pindah mami mulak tu aha <noise> tu jia do tu bekasi pindah ma mi mulak tu bekasi dung pindah mulak kami tu bekasi ke muse ma tu batu gede ima nangkinan tolap tu batu gede ima nangkinan na tu bulak poncol i.